Mbaaŋa ta ma win gi siim mo raaraaye, ndu ujasim mo, we fe ana win gisiim, wee gí raaraa wi ma.